La kúro’ xen júú kiéé’ la jyn jö ráá’, a la la jyn e re lí fó’ e <hesitation> e jyn dsira e re xé’na o e re güáá’na, la’ lɇ köö í e xa kiáá jná, xen ba jyn jö ráá’ i fá’ kieera re xún re bɇna e re güa’na e re mi juɇ’ra re fáá’ra jö ki xa jmýý e la ku jyn jö tÓ e la ljyn e liira juýý ta jmí’ lɇ kö my jï’ köö, jö re xé’na jö re xún re bá na juá’n kie jmí ‘néé’ jia’ ka ráá’ ru’ jïï jná la kuru’ i fáá’rá’ tü sÿÿ’ i i kóó’ júu i éé’ júu i, fá’n kie’ re káá’ fá’n kiee’ xa dxi kién, jia libii dsín re jmⱥ’na kí ‘lú’n, kie’ re ´náá’ ro’ kiaa ere jmí’ re lɇ re lⱥⱥ na jö xiro e xa köö dxi kién re fáá’ra jö e rejmá’na jö e <hesitation> e re e lyna e dse dxá’ dsin e <hesitation> e juyy e jö jia’ li bii dsín e re jmá’na ráá’ i xin tu sÿÿ’ i i kiela’ jö ráá’ i sy’tá’ my júu kö’ i sý’ tá’ ‘luu, i kiela’ ráá’ i sý’ t{á’ jm{í kö’ i xen jenuu, bii ‘lóó’ jmá’ bi ‘lú’n bii jia’ re lí fó’ e re xe’na, jia’ re lpí fó’ e re ku kää ná jia’ re lí fó’, la nɇ lɇ jëëna jná tá’ jö ráá’ i, e nɇ ‘néé’ köö dse dsáána jná re fáá’ra jö ne.